Ndaján navaro tekoo kuenta ya'á raja ján chí, janduro nrakuu kuchiin junda'a yekunchia nikujanchí, ndakaro ñuñe ndakanro nuñe ndakero kuenda nakanda royal ján ndakanroda aciti ndakaro kee va'a ndakaro ña'a ndakaro, na'a keva'a kenró nikujan chí tava ñonró ñavaró tavañunru ñama'a ndaki ndajiniro kandaro nuni kuenda ndundo, chindavaro ndakaro ján ni kuu ndachonro chón chonro moño ján ndachionro nuni kachi yavanró luchi luchi kavanró pedazo luchi jana jan ke'e nuu tikoján nikuan chikiye ndavaru tekoján ndikuu ndakenru nuña'a ndamaján nachindavaru tekoján ndakenro nuña'a ñajan ndakenró kuenda salsa e raja ján ye'e kuenda navanro salsa de raja ján kada kada picar nró kuenda ya'a ján kada picar no tu nraña ján cada picar cebolla ján nuni ndake aceite chi ndachoyo no'o. Nundu kuenta kada enfrir chi ndakero chio jaxhi, nikuanchi nikendaru njua'an ndachionro pollo nró ndachionró taka, chún ndachionro koño ján nuni kuu chinrikutanro nuyee ndinranro ñama ján, chikendava ndakenro ñuñachí ndakenruu nduu kuenta indavaru salsa nde'e ndeján nakinguina chí ya'a ján inda'a vanruján ndakenro chí ndakenro nda'a kuño chún ján nadananru nui chí ñamaján ndaña ndanró chikandudu nina ján chini kuni nuu ndavanró ján chi ke'e kiyenruu ndakenro ini lata kua chi'ó chindakruu nunu nachio chí kandenro chuy chikandero chi nachio va'a chichioni kuyii ke'e kenro ndunkanrandu ndavanru yeti ko'o ndekueni ya'á raja ján ndukandaro ndako ndukandaro ndavaro jan.